﻿Ma lokoci shine weko wu nesho akam we shiner ywanim washinna minji ra ɓongno yidɗiyo fonok kan shori-shori nin rwa gadda ning kadu kuno nii shadi nin lu fonokmo ning abin nindi shorin nindi fonok weshire dang shobuno ta kumu tomon nindang kumo tomon mari damuno mango tu fokroccoma shikano ndawa shekerontuku weshirei nima diko nindi pera fonokmo.